أول شي بكون متشوق أشوف شنو تغير في هالعالم بعد أسبوع. برجع أشيك على الأخبار وأتابع الأحداث المهمة. بعدين أزور الأصدقاء وأشوف شنو صار معهم ، إذا عندهم خطط جديدة أو أخبار ممكن أستغل الفرصة وأتعلم عن التكنولوجيا أو الإبتكارات الجديدة اللي طورت ، وبكون حذر عشان أستفيد من هالتجربة وأرجع للماضي بمواضيع جديدة.